जो बाल ए लाल, कदे पाइल से कुड़ी के ओका ए जो से रंग रो करे कसीके बचपन से ए से अलग बात ए। लेकिन ज्यादातार लोग कौओलर राखो करि।